Tarihi lesdi mai kanjum on warugo himbe maori ha lesdi mai. himbe maori beddini lesdi mai daraja masin. ngam ummatoore beddi dudugo ha lesdi mai je dasini lesdi mai daraja masin.